Omundu ngwaeta ondanaukiro momwinyo wandjee omukaendu omukuetanda woya nandu ya tjikutirua ngwendjikurisa. Mama ngwi wendjikurisa norusuverorwa peke eherimunu kutja owami omukuendata omukuenambura mokati kova kuendata posia erimunu okukapi erimunu okurira omukuendata okukapita imbo vakuendata oveni okutja otjinatji tjaeta omarundurukiro wapeke momwinyo wandje, tjendjivatera kutja momwinyo tjimohupu nao ohahupu nokurira omundu wombangu ohahupu omwinyo wokuhendeka ohahupu omwinyo wokutja katate kamama posia uhupe omwinyo wokutwapo ovandu avehe pomake pupeta orondu porumwe ove mohendeke poo otwapo ingo woye kombanda muhuka arire nguhena kukekuyama okutja waeta omarundurukiro wapeke momwinyo wandje nokundjipa kutja tjiri ovandu avehe ngave vevara pupeta mena rokutja rumwe ingwi ngumonangarasi eewee eewevere roye poo eewezumo roye kangumekekuyama kombanda yaingwi wozonganda okutja tjiri kuye mberihonga kutja tjiri tjimokurisa omundu uriri okurisa ingo mundu kutja ovandu varwe vetje wekurisa posia kurisa okuza mourekotoandae tjiwavatere omundu warwe noho eke oritjatatu aritjiwa kutja mbaandja keke oritjavari otjinaho tjendjihonga kutja tjiwatjitire omukwenu otjina otjiwa omundu wopopezu naove atjiwa kutja watjitire rive otjina otjiwa mena rokutja tjandje mbekurisiwa norusuvero okutja tjamwa tjina moungura morusuvero kona kungura kutja tjikuyetere ombimbo poo tjikuyetere otjiwa posia moungura okuza mourekoto mena rokutja ovandu varwe kove vekupa otjari okutja ove noho moso kukapitisa otjari kuvarwe ootjina mumbikambura.